warri duranii dandee garrhingalchuu warii batea kaa amtanaa chafuu kass dubetenii ijolee baless, amoo warri durani kaa jarolee woan warri kass him kabaa, warri akasii suun lila dansaa dub warii akassi suun.